Miino, mi yarataa dolo kono mbeɗe sikki dolo tiiɗko e weeɓko wonaa gootum ngati holko tiiɗni ɗum, holko weeɓni ko heddii ko. Tawatee ko tiiɗi ko ɓuri welde, ɓuri arde- waɗde ngaartam e ɓanndu e diine ko weeɓi ko.